हाय आमी सगळे शिव्राक गॆवं करपी। कोमडीचे जाग्यार प्रोटिन खातीर आमी पनीर नाजाल्यार सोय चंक वापरपी। भाजीयांनी आमका वेय वेगळे व्हिटॅमिन आनी मिनरल्स मेवपी। दुध पीवून आमका कॅल्शियम मेवता। पालक खावून आमका आयर्न मेवता। तांबडी भाजी आमका घोट करता।